Na rabrí sin ḻa rile bian lo bri xnarimle xna ka bni nia kobale bia kandika runne dolo dolo llele dolo kabri rekabriler to poka mrano wo bale la ni narno to ka dolo lle to nshi to la re bḻa nllú shna kabriga asa waḻe ware lle to rna kan lolbiánaꞌ dikaꞌ rumkaꞌ mne xna di pakaꞌ bnieꞌ naꞌ dele bin bian dikaꞌ der bria ale tenemlo ombamlo ducha wbḻa tercabi latlanbor tibila tirborx naꞌ rano bobi chilen sinarro lawateler orun ḻan sin ladika lo la chiwatenle llenaꞌ a runo rawe le de chon loo dga diga chon tenele diga rabrí.